देखो सा हुकम पेरिस्कोप होवो हूवो ज्यादा तू नया री मैना करवा हेतो आवा। उन्न मा आप कोई बादा रू पर देख सको हू उनमा दो कांच और कोण पर हूव जणूंआपना दुसरा कांच की चीज पहली कांच पर देखाई जवा।